Ňiŋ kontakoo, a ka seele buwo le bala. Niŋ i lafita a mala la, i ka butoŋo le diki. Niŋ i ye butoŋo diki rek a ka a je lanpoo malata. A ka fonkisiyonee wo le ňaama.